देखो सा हुकम इन दुनिया मा जन-जन प्रकार रा केड़ा हवे जण मू चेत्या अक पार्कर रे हवे जण रे अगवाई अक रानी वातावरण ने चेवा हा। आहर वा रानी चाहती वणु दूर हो जवा तो वना रा मैन उत्पाद मच जवा इन वास्ता वा रानी चाहती रा सगा रानी चेवा हा।